Kuee, ja kuii, ja kuan, ja morado, ja uj <hesitation> marillo, ja uj <hesitation> azul, ja kuixhi, kuanxi, kuexi, moradoxi nrajan ihó poro color jan ihó.